Iyaah! Nà inuèn ásè sángà ábub ufòk kè ányóng mmèsè nkud. kpán-ákpán nsiak. Nsiák ámi áná sángá àtàng mkpó kèdè-kèdè. akònò ntók étò. kèdè kèdè. asuk aben mkpó kèdè-kèdè o ibènnè ibá ò. ábèn ányè kèdè kèdè ámáké gwó ámmò ékpákà. édòk. ákpèdè èbi dòk ékàd asèkè bà ntè ikpà-ukòd nliòng dé ámmò èsè dòk. éfòk ámmò ádè átiè ntè ikpà-ukód nlìòng èsùk èdòk kèdè kèdè. émà dók éfud ádè émà ámmò èfunuòb ndien èdòk nkáng nyón’m. esuk édòk kèdé kèdè èmá dòk imana. átá ndé ámmò ébihi lòngò. édá ikibén ntok ngwugwu èbid kè èchid ádè kpédé ádè umàn ánábén ngwugwu ábid kè échid ádè so that ányè áli imaan ntò ámò ilòng dè. ama lòsine lo nkwa anye asin. ámáisinè nkwa isin de. ama isine nkwa isin ámánung ikém usén ányè <hesitation> ntó ádè èkòngò nà unen ánuk ásè nám. èbuòd idèm mmèmò egwòngò. <hesitation> èlòngò dè. èbilòngò dè ikpòn tutu. nkó èkpòkpòn émà. ámmò ègwòngòbkè ámè nsiak àdè ándè dè o. Ákpèdè ntè ámè <hesitation> <hesitation> mkpòm <hesitation> ètung ètung ábinyung isàsàngà ábènmkpò kèdè kèdè. ètung isidungò ufòk kèd ikpènè. ámálòng èfokètòk ini ágwó ánuk ákè bòb ukò. etòk ètòk ini agwò ánuk bob ukò. Nung èssièn ukèm ádè, ənitèbinuèn kèd ádá énukò èkód nung èssièn. ánde ánuk áse bób, ásè ámá ibòb kè, ké ntèghèré èssién ágwò, ibòkpò kè èkòho, ásuk ámá ibòb kè isò èssièn, má ánuk átótó ádikud, ilòng ánnàng ábò kè ntié nté mkpò ádè, nung èssièn ádè ásè mà bòb kè ádè èssièn mà ádè ntí ntí, etí uòng ágwò. Nung èssièn ámi ibókpó ké uóng ábud ábud ágwó ágwó ádihi déhé ágwó ndién nung èssién ámi imáhá ibòb ufòk ké èssien àmò ániè usèn kèd nyòngò ndikud ntè nung èssien ádè ábòb ké itiè uruá ámi mbó nlád mkpó ágód ufòk ámò dè nsiò èkámbá mmá kéd ábó iyò dákà kpòng dèdè, usuk àgwo ékáb èyèyèm ná akpe nam adibob ke èchèd mmi mò áwòd ntiè àfóm àdè ètintè awò èkè kàmà èti mkpò ètongò ntiè’m ku wud usiò ò kè èsè, ke nung èssièn èsè èmà èbòb kè ntiè ntè dè èti ntiè ò, mè inuèn ntèdè, ákpèdè ntè ukwò, ukwó ánung ásè <hesitation> èkong ábuk áyòp ándè ábòb ufòk ámò. <hesitation> kè kè kè ènyòng étò kè <hesitation> échid ákái ákpèdè mkpò nté utèdè, utèdè, ábi tiè tiè ibò, utede isinièhè ufòk ó, utèdè ábididé èdim ámádèb ànyè ábò, édim ámá bièbièrè nà niè ufòk, ábibó ntédé but èdim ámányung ibiéré ányi iniéhé ufòk ásuk átie ntédé, utédè isinièhè ufòk.